اعتجد إني بكون سئ في وظيفة تكنولوجيا المعلومات, مثل الدعم الفني, ما أحب الأشيا التقنية كثير, واذا صاجدفت أي مشكلة في الكمبيوتر أضيع, كذلك أكره الانتظار على الخطوط للناس اللي يحتاجون مساعدة, أشوف ان هالوظيفة تتطلب صبر ومهارات فنية, وهالمهارات مو عندي, لهالسبب, اتجنب أي وظيفة تتعلق بهالمجال.